No naftinirta map kanjum woni, a naftiray e aaro, e navigation, navigation tools, ndemboo ngaɗa saacina to njahata, ngaɗa zoom in, ndaara ko haandi ndaara.